Lafa hanambady koa zay dafa fantaro aloha hoe mariage manao akory ny tiategna hanana mariage-y tsotsotra moa mariage mipopoky soa be reo, bakeo fantarainao koa ny ampelatananao hoe laha izao ny mariage tiako ahanana, izao zany ny ampelatananako, ny dikan'izay dafa ataonao abay ny devis abiabay dafa mampitovy prix amizay anao; da izay prix mety aminao moa zay ro raisinao ka da vita zay da atao amizay ny devis da atao ny mariage.